Pos agora que lo piensu, pa essu delos añus dos mil, la genti se hateava con pantalonis i porcima haldas. Peru no d'essas enaguas dela genti antigua, d'essas bien moernas, qu'eran minis. Essu no queava bonitu, peru era lo que se ponían toas las moças i los zagalinus dela zona llevavan los pantalonis tan baxus que se vían los calçoncillus. Cono que me gusta a mí los pantalonis bien parriba, por baxu del pechu, assina que se noti la figura. La verdá es que las moas son cícricas, peru asperu qu'essu no vuelva a sel tiraeru porque más que de vélu me hiedi. I velaí no quea tó, porque tamién se pusiorin de moa por essa epoca los necessel en horma de bolsu. Qué necessiá! Cá cosa pal su serviciu, que, comu te dizía enantis, ai de sel téntigu i ralidosu. No se puei dil paí huendu tan redículu, que una cosa es hazel cosas nuevas i sotra cosa es dil paí comu una farragua o un hurramachu.